Nekimanyisa ki kwikara omubwomwezi oburungi. Okwikara omubwomeezi oburungi nechikuha emirembe, no ba oyina sente zaawe, no wegonza, oyine enju yaawe no'mulimu gwawe 0murungi, no ba, <hesitation> no ba no kora buli kimu kyoona kyokwenda, no funa bulikiimu kyona mubwiire. Noyekora bulikimu kyoona kyokuhura no' yenda.